malaanin nguvuu kabaa naam inamaa woo irra dorg itoo, woraan kiyy fudede biness yyte inamaa tuuk inamaraa dorgaa malsuun lilaa nam jabaa ak jamaa komoroo naam jaan, naam jaan kuun inamaa kuliin hinsodataa naam akana kaan itatii fedaa.